सिक्कों का किनारा पर धारियां बणोंण कू मकसद सुरक्षा और व्यावहारिक कारणों कू थू। यूँ धारियों थें रीडेड एजेस भी बोले जांदू। यूँ धारियों की वजह से अगर सिक्का का किनारा से धातु निकलना की कोशिश करै जाली त यू साफ दिखी जालु। ये सी सिक्का की विश्वासनीयता भी बणी रैंदी।